ଇତଲିଯାରା ସମ୍ରୁଧା କଲା, ସ୍ଥାପତ୍ଯା, ଖାଧ୍ଯା ଭାସା ଏବଂଗ ଇତିଯା ସବେଂ ଜନା ସୁନା। ଯହାଁ କୋ ଏକ ଶଂସ୍କୃତିଯା ସକ୍ତି ଭାଵରେ ପରଣତ କରେ ଗଲା।